همېشه تازه او پاک خواړه وکاروئ. خوړو ته د ککړتیا مخنیوی وکړئ، لکه د لاسونو او وسایلو پاکوالی. خواړه ښه پخه کړئ چې ټولې ناروغۍ وژنې. خواړه په سمه تودوخه کې وساتئ، نه ډېر یخ او نه ډېر ګرمه. د خوړو پاتې شونې ژر یخچال ته واچوئ. د خوړو د ذخیره کولو وخت مه تېروئ، ځکه زاړه خواړه زیان رسوي. دا لارې به مرسته وکړي چې ناروغۍ له خوړو څخه ونه خپرېږي.